Raha resaka ampoule ndraika, tsy haiko hoe karakory magnazava ananjy ara-tsiasa satria za zagny tsy dia nandalina resaka matières scientifiques tamin'ny fotoagna niagnarako. Fa haiko fôgna hoe ampoule zagny natao hoe ampiasaigna hagnazavana. Zagny edy raha haiko aminanjy.